Nahan i ndiguɨ yee candeya nahan yi me cata me nahan mee ndiguɨ ujun candiqui landa guee ndehe me nahan yii tu maa yee jun ujun quelanda ndiguɨ un naan ynda ta cuahan ahan ndugue soho me ran guee e un nahan un ma mee ndi ujun mee tiu ya na cachi yee te nivɨ yeen ivɨ jihna ii cun ndehi vijihna cui landatu je ran guee nahan cundehe maan siguɨ yu ivɨ ra na cachi nahan ii mee nahan mee cava nime tahan ini ndivɨ yaha cati nunaan yenahin me cava me yee nihin mee xee ru ujun jondecu ndihi me chi na cachi yee atuu juhumenu tujaa cuehe yee ndu jaha yidemee tenuan ɨɨ na colocoo ra ndioo atu yee ndioo coo vaha nee cuhe ra yee chi taha i an jundehe menunaa yee io ra nahan turyɨɨ ne mee cada menunaa niu viu ji ra cuenda guedura a tu yu cuhu nahan mee.